Lo que es la johyb'al lo que es la johyb'al laa' kamaj reh wula mood qajohyaam chi chi la amasaq taqee' y reh ja'ar en caso keh la ixoqiib' verda reh nq'ib'an rasurar kirostro y más reh la amasaq pue porque la amasaq taqee' kijohya kichii' kijoyha lo que es kibigote kiyohya lo que es parte reh kika'al o si no en caso reh la ixoqiib' kijohyaa lo que es kismaal reh qiq'aab' o reh kituq pero más kib'an utilizar taqee' la rasuradora laa' la johyb'anik laa' re' la amasaq porque re' la nkijohyaa ki ki lo que es kika'al lo que es kibigote entonce oontera laa' kib'an utilizar la amasaq taqee' la rasuradora en cambio la ixoqiib' taqee' nkib'an utilizar reh ki ka'al o puede ser lo que es kicuerpo wula ch'akoon cha nkib'an utilizar reh kicuerpo verda o reh kiq'aab' o reh kituq entonces más interesado re' la amasaq taqee' lo que es la rasuradora como hoj qat'aliim más la rasuradora nqab'an utilizar hoj la más amasaq taqee'.